Mappekko jakka e nulle pallempuq i wiluwaq e ero jakka e mega isi-isinna jadi ko deqna ketteq luwaq e naulle pallempuq i leijakkaini ero weiluwaq e mappammula yaseq lettuq yawa <noise> nappa siketta-kettanitu peimeng luwattaq napada sillempuq